Ny fanasako tanana ah, maka savony aho ah, lemako ny rano ny tanako ah de asiako savony ah, de afampikasokasohako tsara mba handroatra de kosehiko tsara ny i <hesitation> fela-tanana ny voho-tanana ny elakelakin'ny ratsatanana ah, sasa <hesitation> sasako tsara mandrapaha-tonga amin'ny vanitaolana ambony aty de sahala amin'izay ihany koa ny hoho ah kosehiko amin'ny borosy, rehefa vita izay ah de kobanina.